والله ياخ اليومين دي مضغوطة في الشغل شديد لانو عندي حاجات كتير لازم انجزها والوقت ضايق عشان كده بقيت مضطرة شديد اني اشتغل لمدة اطول